<hesitation> Fomba ivezivezen'ny ramanavy agnatinà mizina ndraika: a- mandefa feo izy, mandefa feo izy de raha vao fantany hoe midogna aminà raha i <hesitation> feony igny de efa sy akagny zany làlany zaigny fa raha vao ohatra hoe <hesitation> sisy raha midogna amin'ny feony igny de akagny akagny zany làlany de masony koa ma le izy mahita amin'ny androandro alina, de zany.